गनी देर के देख रियोो कि थां दोई। लड़ रहा, एक दूसरा गुस्सा कर रहा, तो यह सही बात नहीं है, अब अगर थां बार बार अशीं करेगा, थां गलकान नहीं सही नहीं है, थां एक दूसरा से लड़ेगा, मार पीट करेगा, तो थारे भी चोट ईके भी चोट आगी दोई के नुक्सान है। जीकी जाग ने था दोई लारे मल के रेवा तो बढ़ियरेवे मान ला की कोई तीसरों ही आके था दोई के बिछे फुट डाल दे। इस वज़े से मारो केबो तो योई है कि था दोई मिल दूल के रेनी छावे। अब था नहीं रहेगा तो नुकसान था कोई है। समझ नहीं बात कि अगर ता दोई आपस में लड़ता रहेगा। तो कोई तीसरों फायदों उठा ले जाओ। इस वज़े से मारो केबो तो योई है कि बई लड़ो मत। आराम से रो प्रेम से रो। की वज़े से तां दोई के दिक्कत नहीं आवे। था दोइ को काम भी चाल तो रेवे।